أكثر شخص أثر عليه في حياتي هي أمي، لأن هي كانت المصدر الوحيد للأمان بالنسبة لي في هذي الحياة، وكانت هي المصدر الوحيد للثقة، وكانت هي الداعم والحافز إلي في كل قرار آخذ في دراستي، في حياتي، في معرفة الأصدقاء، في كل شي مرة.